E tu ekit kwani ama tu titaxtuts kilhtamaku pues ki nana xa lhawa mole stapara no xa xmole e untsama mole lu kgama chi lhawa skij unoxa tu makaani porque klatsin chilhawa kimastuli xchilianch un kilo nakiwanikan ka stul ka pulk kastul manu nastulikgoy na lup tsama min chilianch liwana na lakmakgan chona lup man no nalupkgoy na makganiy no xhuchut lanka no mi toper na tiyay min kgax min kgax na tiyay liku xa kgalhlank nin kgax na mujuy no ants chono na chakgey na chakey akgtat akgtati pakglch na lakgchakgey na mujuy no kgax na tiey no tina no laurel na tiey tina este mm galleta galleta ovalada na tiyaye este naxpupuy na xa tina este galleta ovalada nalaktsiliy cho no kaxlanchi pan blanco wanikan akgtim na makapiniy i na lakchukuy na na tsiliy Nanuntsa no na tsilikgoy na tsiliy no akgto akgto sekgn sekgne tu wanikan cha kanasekg naxpupuy manno na xpupukgoy uno xa u este chono nata natalktsilipatay no tina este clavo tina na makapiniy clavo chono na tamaway min cacahuate minsxa enbolsado no cacahuate na makapiniy akgtimi bolsa pero lakgatiy no pusakgto na makapiniy akgto na makapiñiy cacahuate nuntsa chi cinco pesos na xokgoy cacahuate mano na tamaway tsama na makapiniy mani na makapinikgoy pus nalipin nok molino osu mix mixuat na nasuakgay makgas nuntsa xlhawakan este na putsakan suakgana ti na suakganiyan osu para wix na suakgay para tse tse lipin lip lisuakganan este palhala pus pusmolino nuntsast no na lenkan lhat lu nuts tino tasuakganan lhal lu nunts ta ocuparli lhallu nuts tali talilapara kpuxuatikan tamakgatsankgamana noxa kxuatikan pero witi na talama ti laktsikankan pus talama ku kx Xwat talakgsuakgano xa ants luskija no xa ants akgchekgam no xa uno xak molino pus nalipina nok molino nasukganikgokan putim mani no na suakganikgokan uxau cho no na nasuakgay na talipina no mi sarten mani no na talipina mi serten na kuesa tlaktse na makapiniy manteca na makapiniya manteca chichi no lha min manteca mani no na chichiwan tsama mi manteca na makapiniy no tuno suakganit tu tasuakgakgonit putin tu kaku kalh manino na suakgakgoy na makapin na makasanan chilh na makawan no tsama mi sarten porque liwana chichini este namancho no na lakwilhay na lakgwilhitey para lha ka ti lakgwilht na lhkuniyan i lha kgama kati wanin xuna nawan na lkuniyan nalakgwalhay nalakgwilhay una hora nali makawantayay parak pulhkuyat cues pala noxa la poro kastufa pus kuesa atina kuesa kgoxanoxa lila pero nawan nawa nana lakwalhay pala katilakwilh pus na lhkuniyan nalakwilhay nalakwilhay una hora natamakawantayay na makapiniy mani no nunt nalakwil nalakwi nalakwilhat na makapiniy no chocolate abuelita. Akgtim rueda na makapiniy akgstim na makapiniy xsakst noxa nalakla porque chino chich na lakla tsama chocolate palakgatiy no makapiniy no tina azucar na makapiniy liku no sekgsi na wan witi makani witi lha makani este na makapiniy chono no na nalakgwilhay nalakgwilhay nalakgwilhay chono man na lakgwilhakgoy lakgchaa una hora pus na matankiy na mamixiy nostina para tsa nastay pus na mamixiy uxa para tunkan liwapat pus hay makchananitas mixtilan makchanitas pus awantsa u no makapiniy xchuchut xtilan xakgchuchut uno na makapiniy nalakgwilhay mano manona lakgwilhay e tsama ay pupumatsa noxa mi mole lu lilakgatit no chilani mi mole skutaj lha lhalha kgama no taxtu mi mole porque na makchanitats no mi liwan liwan xtilan uxu u xaliwanpaxn latiya tu xa ta taliway tsama lu kgama no xa tsama mole ay wilapats mi liwat porque makchanitas mi xtilan I chono este wilapuxa maka no man xtilan tuxala xalatsa wanikan tu makgastajkani atsak kachikin i este xkiltin chik xwili xtilan este uxa makgninit uxa makapininit kgamawan no xa nunts witsa no xa mi liwat na tlaway no tina mi arroz na nalakgnakgay noxa mi arroz manno na lakgnakgakgoy mi arroz na nalaktsiliy noxa makapiniy no manteca osu aceite namana nalakwilhay no palha na lakgpakglh porque pa nalakgpakglh na lhalu lilakgatit xa katiwa mi arroz chono tina na akgtut akgtat na suakgay min pakglhch tina no na makapiniya este rico pollo para talakgatiy cbhono na suakgay tina ajo cebolla na suakgay na suakgakgoy cho liwanatsa chi chichinitsa mi aceite cho mi arroz liwanatsa chani este laklhmukukutsa tasu mi arroz pues na makapiniy no tsama tu sualganit min pakglhch man no na makapiniy na makasanacha mi sarten porque lu chichi xa mi aceite chaparanits mi arroz na makapiniy E lokgama noxa nunts na makapiniy no tina matsat liku no chino nali kgaman manuts no na pupu nala nawiliy puntsuna na pupu akxni na laktsin tsatsa chani mi arroz pus na matankiy wilapatsa no tsama para talakgatiy stap lha talakgatiy stap tsaman xa na na napin tamaway mistap mani no natamawakgaoy mis stap na laksunuy nalakgchakgey cho natalipin mik misar mi olla mantalipin mi olla namakapin chuchut makapiniy no matsat natalipin na makapin no mis stap mana na makapinkgoy mistap na pupu na pupu na pupu manchu pupuma xa mistap nacha mistap chono manina chakgo mistap na matankiy na mamixiy tina nalaksuakgaparay no mistap patalakgatiy xa akgtim xa akgtim palu wakutun xa tasuakg pus nasuakgay namakapin klicuadora tina ajo tina cebolla namakapin itat itat stina xa cebolla porque maklanka xa cebolla tsina cebolla makapiniy chono itat ajo makapimpat nasuakgay nani no na suakgakgoy tsamalhi nama nawiliparay tina mi sarten noxa xstankgau mi sarten Na wiliy na makipinparay no manteca chono nalaktsiliy manino na laktsilikgoy chono na pupu mistap nawiliy no mi min pulat tuxa pulaktut min pulat na wiliy na makapiniy no mi nawiliy no mi mole nawiliy no mi arroz nawiliy no mistap aytawits no mi liwat mi mole no nali way makapininitas na mi lhaliwan kgama no xa naliway no tsama